देडर अपना जीबान का लंबी निकाली ना, ना छोटा-छोटा जीव, चीट, मकोडा, इनका खाज वो और ओकी मतलब इतनी ढाल मज़गूत रज। कि ओको बहुत मुष्किल से कभी कोई जैसो पड़ाई लिखाए वाला बच्चा होन, ओका अपरेशन करज, ओका पर इस्तेमाल करज, ओका एक मनुष्य जसो ओको सरीर अंदर से रज। तो बच्चा होन जो साइंस पड़ज तो ओका उपर अपनी प्रेक्टिस न भी करज। और ओका से बहुत कुछ सीखज मतलब बच्चा होन क और यह तो पानी में ज़्यादा रज यह बिना पानी को भी रही सकत। पर अधिकतर पानी में रज मतलब।